hanuco cunu bwa ma tete ba yɛrɛ lo mayɛ ya wabe tun surtu ni botun o ya i ju hanuco to o ɛnɛ a bɛ to o'a bɛ to o ɛnɛ wari mi ma tete to se mi a ma tete <hesitation> oyi ro oma dɛmu <hesitation> hanuco bɛ a bebian zia beɲu volan ere <hesitation> chɛnina ma <hesitation> pion pion mamu bera ra cruru omu mi ho hanuco wa mu wian we fara fara wɛ wa yirawe a ho lemi nu'a <hesitation> mɛ hibɛ'a ni chɛni ni mi vɛ ma wɛ dɛ ni chɛni ma ho pedal nɛ ho sunu nɛ lo pedal cana hi bɛ'a bun ni mi vɛ mawɛ dɛ